Ewa izy io fa nisy fotoana izy io; <hesitation> io pataloha ampesaiko zaho nisy fotoana za mampiasa jean ein! jean io mafy tsara! _x000D_ Misy koa izy io <hesitation> sharewel zay, sharwel io kara, hainao akoho io? kara patalohan' akoho io raha io! _x000D_ Sady tsy hainao ampy sa tsy ampy raha ty anivonivo ao pôzipôzin'ny raha io sady kilôtinao kara feno tay zany ano refa manao anazy malaladalaka zany; <hesitation> de misy koa slim e! ein! fa za bokobokona ty en forme forme tsara manao slim.